Tarihi lesdi mai kanjum on sare laamu je majapahit. sare laamu mai do mari daraja masin, Mo laami fu do mari daraja ngam be wannan Mo nedi no handi wala mo bamtata dande mako dow kala ko ardiido vi pat.